Coktirgal soktirta damal ko a naatnan hen coktirgal ngal taw ko hen tan fotata, ni woni njirla. So yirlii, jamngel naatno ngel e baafal ngal yalta, ni woni sokto.